Colombia pegua reta yepe jaema kuareta jae oikua jaeko jaereta <hesitation> iyarete jaeko jaereta iyareteyae oyerovia reta yae jaeko vallenato jare kumbiape jare oime guɨnoi äpo mopeti rami tëtara rami oyapo reta <hesitation> jare oyapo reta kandavare yave oyapo reta barrankillape jaema jareta jukurai iya rete reta